Vo sia ne ningañēe ne ne ne ñuve án porke sāun ne ni na ío ntíi nkō níngantíi ngo í kai nko ñúve n kāda ñaa kái ngó nē i kanakú nuu deꞌen jan ci mii kuēꞌéen ci ne dɨvɨ choꞌo ntáa chi ataka ñuve é nakaꞌan ñadɨvɨ ñūvé mberru ján vi taka ñuve ntescu vi taka ñuve dɨvɨ kuli vi uve dɨvɨ ñuve nakaꞌan ña ñūve dɨɨkúꞌu ján vi ñūve dɨɨ taꞌiñɨ́kɨn vi tañɨ́kɨ xi é ne duvɨ hꞌo xe chóꞌo ntute xī né konɨ chiñu ñáꞌa ku nuu tɨ́nɨkɨmí ñáku nūu tí mii kuēꞌén thi koo kaji nkó ti doko ni na ntíi ngo pe xi ñaꞌa kueꞌentāūvi xe e n na ēe ña m kuēꞌen thi ko sa íkañido ntá chi ne nínga ña xáa kuííni a ñaꞌvií ja ívi vá ti nañee ngó neei kañá taꞌan nuu ne ps ni nga kuiꞌi no i kuéꞌen kakuichí nko kuéꞌen ntɨvɨ ñꞌ ñaꞌa nga váꞌa ngo vi porke taka ñuve né kakaꞌ o ñuꞌve taꞌiñɨ́kɨ xíé ne potsí é jan né mii kueꞌén thi má kú kakuii xi kaa ne ñuve ne iñini ti nemá kuꞌntɨ́ꞌɨ kakuii ñ ñáꞌa kakui chi e dókaxɨ ntíko kākui ne ñaꞌa kaku núu dɨvɨ ñaꞌa nátsuun nī a nakaꞌan ñaꞌa bono ján vi tsi mii kuēꞌén ci dɨvɨ fuersa ñúꞌu ne ci jan ini ngantíi ngo vi.